پیرو د انکا امپراتورۍ وارث دی، نو کلتور یې ډېر لرغونی دی. ماش پیکچو، دودیز رقصونه، او د کوینوا خواړه ډېر ځانګړي دي. دوی لا هم خپل دودیز کالي اغوندي او د طبیعت سره ژور تړاو لري. کلتور یې د هسپانوي او اصلي پیروای عناصرو ګډ دی.